بالنسبة لي، يعتمد على الطقس والمكان اللي امشي فيه. بس لو كان الجو معتدل، وما في حر، أو برد شديد، أعتقد <hesitation> أقدر أمشي حوالي من خمستاشر لعشرين كيلو متر في يوم واحد. طبعاً إذا كان الطريق ثقل- سهل وما في عوائق، ممكن أمشي أكثر. لكن لازم أكون مستعد لراحة بين فترات المشي، <hesitation> لين ما تعب.